بالنسبة ليا إنه السعادة الشخصية جدًا مهمة، <hesitation> ما قد مرة سمعت <hesitation> عن <hesitation> بناء مجتمع وأنت تعيس، أو مساهمة في مجتمع وأنت تعيس، <hesitation> بناء المجتمع يبلش من نفسك، يبلش من ذاتك؛ فالسعادة الشخصية جدًا مهمة، ولكن لا تتعدى حدود الأنانية، <hesitation> بس تكون تحب نفسك المجتمع ينبنى.